Kwaame ondiudite kutya kapena omunhu ita dulu okupopya oipupulu shaashi kapena omunhu ayela eshi nee shaningifa omunhu akale inayela ndishi omapuko aye omapuko oo mahapu ohamukala muhena oshili yoo ngenge apena oshili opena oipupulu otohange omunhu tekulombwele tati aaye ame monghalamwenyo yange ina ndinwa ashike nale omalodu ndee o beer ondeinwine ashike ndiinwifwa ku tatekulu ndina eedula dili omulongo paife ngaho otwiipula toti oo eshi oshili ngoo nee ile oipupulu omunhu ou okwanwa omalodu ou osho oshilipo nale iyaa ngenge nee tashiya pokupopya oshili ngeno okwali hatuti pamwe ounona aavo vashona kena nande eemwedi dili mbali ovo ovo ovanhu taa dulu okutiwa ihaapopi oipupulu shaashi voo ihavapopi ndee omanga una okanya aaka ouna okupopya oipupulu shaashi meemito dihapu oto kelihanga tashi kufininike una nande okuli omito yokumona ouwa Ndee otashikupula upopye oipupulu shaashi ngenge owapopi oshili omito oyo itoipewa iyaa ngenge otakutiwa paife eeshi ohatukupe oilonga ndee oilonga ei ita ipewa omunhu hanu omalodu ndee ove oushi kutya ohonu shaashi oilonga oweihala oshili shokoo kalunga nakalunga fiku oolo otomupopi ngheendadalwa ame ina ndinwa elodu mokanya kange omu ndee ngaho owapopya oipupulu shekufininika oilonga ei uhena ove weihala shaashi nee okwatiwa natuye keengolo etudiminepo okudja nee opo tokaninga nee eenghundafana dopaumwene naye ove upule ediminepo ano okutya ashike keshe umwe otadulu okupopya oipupulu kombada yedu